தீ தடுப்பு. நீர் விநியோகம் தீயணைப்பு வண்டிகள் அதிக அளவு தண்ணீரை எடுத்துச் செல்கின்றன, இது தீயை அணைக்க அவசியம். தீ விபத்து ஏற்பட்ட இடத்திற்கு குழாய்கள் மூலம் தண்ணீரை வழங்க சக்திவாய்ந்த பம்புகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. நுரை பயன்பாடு சில தீயணைப்பு வண்டிகள் தீயணைப்பு நுரையைப் பயன்படுத்த பொருத்தப்பட்டுள்ளன, இது எரியக்கூடிய திரவ தீயைக் கட்டுப்படுத்துவதில் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.